أقدم هواية كنت أمارسها هي هواية الرسم كنت دايماً أرسم في المدرسة في أثناء الحصص مثلاً، او بين الف- <hesitation> الحصص في وقت الراحة وقت الفسحة، كنت أحب دايماً إني أرسم على كراسة مخصوص يعني كنت أجيب كراسة كذا مخصصتها أنا للرسم حقي ومحتفظة فيها إلى الآن أو ببعظ منها، بعظ منها فقدته يعني ضاع مني وراح، والبعض الثاني معاي.